घरमे रोटी बनाए खुना विभिन कुरा के यादा करे के परेला जग में पोगरे पानी नेडालके गिल नवान के ठ्याक निमन जिवन पानी अडकल के मुसेके परेला ओकरा निमन से मुसाला के बाद ठीक होलक कि नहोलक देख के न गिल होएके नकाठील होएके चाही याक्जेक्ट जितना होई उतना देख के करेके पाईए ओकरा बद गोला बनाके रोटी बेलना चौकी में बेल के आ रोटी तावा में डाल के रोटी पकाए के प पराइए ।